Amy resaka fambofambolegna madinika ndraiky edy, matetiky indroa isan'andro e zaho magnano azy de in'efatra ambin'ny folo isan-kerinandro, fa kaofa andro le magnorana igny za tsy magnondraka mihintsy fa efa le oran'andro te fogna le manondraka azy de vita.